Izy io zagny karazagna fitaovagna raiky efa natokana fatao fagnasana lasiety. Zagny hoe tsy afaka agnasana fitaovagna hafa izy karaha hoe lamba ôhatra, na raha hafa fa efa tegna natokana hoe agnasana lasiety izay izy. Dia lasiety zay ihany manjary sasagna aminanjy.